Abantu bangi mukitundu kyange abalinamikago era ekitera eino obagaita oluisi byenfuna, oluisi emirimu ejibakola jona jibagaita nekindi owebabba nga balira wamu

Amasanyalaze tugalina era gakatiuka butuki okukyaalo kyange tukali kutandika ogakozesya era buli ku bali kugawayalinga omukisera kinu

Aah okusoma kukyusirye embera ya'maka gamulirwana wange olwokuba ibo ba bafuna omusaala kale embera yabulamu tinzibu ino engeri eyokufuna esente.

Omusaiza alina okumulikiwa osukali oluvanyuma luwo mwezi omulamba nga ayaba mudwaliro okwemulikisiya okubona embera eyo'mubirigwe no'bulwaire obwa'sukali engeri ejebulimu

Ekisinga okuwa abantu omukitundu kyange okufuna sirimu kwegaita gaita nate tibakozesa ebintu ebisobila okubatasa okufuna sirimu nekimu okugaita ebintu ebyogi byona biwere abantu bamukitundu kyange okufuna obulwaire bwa sirimu

Amakezi nga wakazukuka osoka nosaba katonda owonala okusaba katonda aaa nokwata omuswanki nokuta amaino, nonaba onaiso awo nosobola okuba nga olina efesi empiyaka

Ekisokera okubayamba kukola bintu ebisobila okuvamu akasente nibetuskya ku ebiyo ebiyetago ebibetagisya mukusoma nga okwa kulima kwona ekyotunda okwaya niwetusiya ku ebiyetago ebibetaga okwisomero

Abantu abokitundu abamu balina omokwano naye abamu babula mikwana kubanga owali ababiri sitani yena atira okwiza okutabula tabula

Ekintu ekyo yinza okuboneraku nti buno bulwaire we'nsi omubaana oyinza okubona nti bifutukule okumubiri gwaiye no'mwaana obutalya kusa nga abula ogutaka okulya kyona kiyinza okulaga nti omwaana alina obulwaire bwe'nsi

Okusoma kuchusirye ino embera eyo bulamu bwange, okusoka kwanfunisirye omulimu ogwebansasula mugavumenti, gunyamba okwetusyaku ebyetaago byange nga okugula engoye, okufuna owenambala, okuyambaku abaana bange okusasula esukulu fiizi. so nafunire okusoma.

Olunaku nkola esawa nga omunana, owemba nga imalire okola esawa ejo, nimpumula muku oba ninjaba ninkola ebyemizeenyu.

Kuyambileku eli abantu abakulu okusoma nti bategeera okuwandika nikibayambaku okutegeera okusoma owababa bategeera okusoma basobola okusoma oku amadagala agebattaka okufiira ebirime byabwe ogawandika na ebindi byona.

Eriyo ensiri ejjigaba ooh obulwaire bwa typhoid nga kiva ku maizi agalagama ooh owaika era galeta ensiri ejjo okuzalira awo

Kuyambire ino okusoma kwa mukyalo kuba amasomero ago gaba kumpi nabantu kubayanguyira abaana okuva omaka gaibwe nibaba okumasomero nibasoma ekyokubiri kiyamba abaana nti bava kumasomero nibaba bafuna ekyemisana, ekyo kuncho ago amasomero agomukyalo

Aaah ekirongosere okusoma mukyaalo lwa'gavumenti egezeryeeku okutusembezya amasomero kumpi mukyaalo, gagezeseryeku okuwona nti okusoma kwaba maiso, kuba kumpi neisomero.

Abamama abakali batobato era ekyensobola okubawa baleka okoola ebyobwenzi nga bakaali batobato basoka basoma bakule batuuka mumyaka ekumi nomunana bafuune mirimo aa.

Ee infunangaku era kusinga ino okuteteganya muntabula yowantu mumbeera ejjenjawulo okusinzirira mungeri kojjifuniremu oba engeri owechikuta owechikulumbire

Ntaka ino okwega ebyamawanga agandi olwo kwongera ku okutegera okubwongo bwange nokumubiri gwange nokumanya ku ebifa omunsi egindi

Aaa okusoma kuyambire abakali omumaka kubanga yena asobola okwekolera ekintu ekiyetakira omubulamu bwe kubanga afuna omusala aabanga yasomere nafuna omulimu

Giyambire ino abaana ne bantu abakulu eprogramu ejokusoma kuba gibegesya okusoma, gibegesya no'kuwandika era singa olwaati zena tinasomere singa tinsobola okusoma ebigambo ebirikuno ebyendikwiramu so kiyambire eineino okusobola okusoma nokutegeera ekyokola

Nkali okwabaku omunsi ejobweru aaa tinfunanga ku omugisa oguwo naye negomba nzena nfune ku omugisa ogwo injabe ku omunsi ojobweru inpone efanana etiya

Bintu bingi ebinyimirira kukusoma ekimu kukyo buntu bulamu mubantu bempangaliramu ekyokusa kukolagana kusa nabantu abo nitusobola kubakimu

Omulimu okusoma okweguzanya gukuwa amagezi agakola kintu okyolikola nga okitegera kubanga owoba obula magezi ebula kyosobola ebula kyomaite

Enkuma eya abazaire engeri ejebakuma abaana niyo ereta abaana okutaba ne ebyo kulya ebibasobozesa okuma obulamu bwaibwe kubanga omuzaire owaba nga abula omwana yena aba abula ejatolera

Ebirime ebyemina mumusire gwange inima obulo, inima omuwogo, ninima omuyemba, amaido, soya, duma eeh ninima kyoroko, eikote

Emere nyingi ewa omasaiza amani obwita bwona buwa abasaiza amani, muwogo Ono yena ogubayanya ku buyanyi omubisi awa abasaiza amani Kale nibasobola okola emirimu ejibasana okola nga abasaiza

Kutusobozesa okulonda omuntu eyasomere esobola okututuga mukyalo kyaisu nga alina amagezi agamaso egiyafunire okwisomero

Aah okusoma kunsobozeseriye okukyusa embera ya bulamu wange kubanga ntegera ekyakola buli kimu inkikola nga inina obutegevu obwa mani Kale tinkola fa

Okusoma kuleta ino enkulankulana omumaaka kuba kuletawo emilimu egireta esente eja kulankulania amaka era esente ejo jiyinza okuvaku nekyalo kino okulankulana aaah nga kisinzirira mukusoma ko abantu bafuna emirimu esente jileta enkulankulana mukitundu ne mubyalo byaiwe ne'mumaka gaiwe

Aa okusoma kunsobozeseriye amaka gaisu okuba ekyakubonera ku mubyenkulakulana kuba amaka gasomere galimo ebyenkulakulana ebibasobozesa okola okukyalo kale nikiba nga kikyusirye ku ekyalo ekyo

Nkola okutandika kusawa ebiri paka kusawa ikumi nandala so nijo esawa nga omunana olunaku oluvanyuma olwokola emirimu ejo eje'gavumenti nsobola esawa eikumi nandala mbaku mumaka gange nga njogerezya nabana okubegeresya ebintu ebindi

Okusoma kugasire ino kumpere okola ebintu ebisa kati kumpa okusomesa abaana kutaka okusomesa abaana kumpa kunfula muntu bwo buvunayiziwa era kuletere enkula kulana omaka gange nsobwoire okuba nebizinesi ejenkola nsobwoire okuzimba obwensula

Okubulwa emirimo kwononele abantu omukitundu kyange kuba abantu aba'wula emirimo tebasobola okwetuchaaku ebyetaavu byawe era abandi bafuuka baibi okukitundu abandi bafuuka nabatemo okukitundu kuba baba bawula ebibakola so baba bataka kwetusyaku nga babita omumangira agatali masa.

Oluvanyuma luwo kuzanyira omaizi amabibi amaizi galimu ebibuka ebireta ekidukano kubanga timakeberebwe singa nga amaizi egibazanyiramu masa tibandifunire nga ekidukano

Okusoma okwabawala era kucukire omumyaka ejibitirewo kubanga abaana bobuwala bona bafunire emirimu, aaa bafukire bakozi begavumenti babulira enjiri yakatonda kale basobola okusoma buli kimu kyonkoyona

Amaka gaisuwe gasoboire okufuna okusoma ekimu nga tubita mubwegaisi nti oyo alina asobola okyambaku oyo abula nitubona nti bonabona baba kusoma nikyokubiri kukola ino nga okola ebintu akayinza okuvamu akasente okusomesa abaana

Emirimo abakulu bamadiini ejebakolera mukyalo aa bagezelyeku okwegesa ekiggambo kya katonda aa abantu baleke okola ensobi eeh erumirirya erumirirya abainaabwe

Ebizibu bingi ebafuna abala na baisuka kukyalo kyange kuba tebakola emirimu jimu nga abavubuka abawala tebabawa betu nga abavubuka so ebyo'nibyo ebizibu abakali okufuna nabawala kukyaalo kyange

Ntaka inu okweega ebyamawanga agandi okweega enimi jaiwe nebibakola nti biyinza okunyamgbaku zeena okuyingira okungira namaani omwiwanga lyaaki, byona ebyo bitweetaaga o'kola ebyiinza okutwmbaku okola okukyaalo kyaisu so kisa inu okweega.

Binji ebiyinza okulaga nti omuntu aweremu amaizi ekisoka kunafuwala kwomubiri gwe kiraga nti omubiri guweremu amaizi no kusibuka obusibuki omuntu obwasibuka okupaluka okwo kulaga nti omuntu oyo aweremu amaizi

Enyembo egisinga okunyumira nijo ejomukwano ginyumira ino owebo obwo obususuta onwinawo bususuta oba bumususuta bunyumira ino okubuliriza

Engeri nyingi amakaago owegesobola okwekumamu opoizoni owaika ekisooka kweewala bintu ebirimu opoizoni nga amadagaladagala ago agetukozesya okufiira ebirime, okufiira ente era kugewala ino nti mugateka wala ino.

Emirundi mingi ejenkoyesya Mobile mane olunaku nkozesya mobile mane okugula airtime so mpiza okozesa emirundi eitanu olunaku ngulaku airtime nimbaku oluisi ejensindikira ku esente emirundi gisuka mwitanu kisinzira mulunaku

Aaa engeri ejensobola okumanya nti okubonga kwebere lyange bulinaku inina okwaba nga inina okutegera mudwaliro nti bamulikire ntya

Okusoma tutera okuba niffe otumaite okuwandika tutera okkubba twasomereku ebintu ebyenjawulo oluisi ebiba byogerewaku kukitundu so okusoma kuwa amaka gaife okusalawo kukitundu kwamani ino okuba tuba tuliba

Embula ye'mirimo omukitundu eyononele embeera ya'bantu nikwo okukola emirimu kitera obuzibu oba abaisuka okuba abaibi batandikire okukuuma abantu omumanzira Kuta kubanyaga ku obusente obubabaaku nabwo niwo obuzibu obuletere ebizibu ebyo.

Aah insobola okukumba ebyekwebesia kwe kubanga bulikimu kiva mukukamba nga nsobola zena okwebesia wo ekyobuli naku

Amaizi agatali mayonjo timasa kuba galeta endwaire mubantu kuba gabamu obuuka obuyinza okuvaku obulwaire omubantu gayinza okuba nga galimu ebintu bingi ebibiibi

Okusoma kuwaile amaka gaife negasobola okwamba ekyaalo omungeri gye'njabulo kuba gaviilemu abakulembeze abatekateka abantu oba abawa abantu esuubi eyinza okuleta enkulakulana era gasoboile ino abantu okubanga bagabineraku okulete enkulakulana

Ekiyinza okulaga nti omuntu oyo alina opuresya mungi kisinzo kumpera ye engeri ejawera mu awera waigulu ino, kiyinza okulaga nti omuntu oyo alina opuresya opuresya ye impanike ino era buli sawa aba atuyana tuyana.

Mmm ekisa ekitufunire muku okusoma okwenaku gino amasomero gali ga ga Gali kumpi kumpi kuku nabaana abawala bona basomere tabali nga wadi eira nga tiba nga tibasoma babatwala kulima kuba waika atiyanu enaku jino bona basomere

Aa omuzaire alina okubona nti atwaire omawana okwisomero amugulire ebitabo amutolere nesente eje'somero nokuwona nti omwana oyo timulwaire amutwaire okufuna obwijanjabi

Ndina okwaba okukyakala eee obwemala okukyakala inina okukolaku bye'mizenyu okuzenya omupira aaaa nemizenyu egindi ejo

Engeri yaaa embera yee yenaku gino ekyukire muku, abantu basomere awo nibabaku namagez, namaka atyanu tuli bayonjo muku nabalirwana basu bona bayonjo balina ebyoloni ebikozesewa tebalinga eira amabibi nga bagasula mukisiko eyo, atyanu tuli kusa.

Ekisoka ekyosobola okola okwewala okulumiwa ensiri nga olambaire kulambala mukatimba kansiri ensiri ebula obwebita okutuka okuluma olwokubaku nedagala ero erigoba ensiri okufuwira muyumba oba erumu eyo ejoba olambaire mu kiyinza okiyamba okutalumiwa ensiri nga olambaire

Aa kisa ino era inkironoza zenti kisa abawala bona okusoma kubanga kibasobozesa okwekuma obulamu bwabu olwengeri eyenfuna

Embeera yo'kusoma nga abana basomere kuku kikyusya muku embera ya mukyalo namaka olwokuba abana basomere bafuna emikwano egireta emikwano waka na abantu nebabaku bangi nebyentambula ebyo byona oyinza okubifuna muku kuba abana basomere bafunire emikwano ne'byentambula byona bikyukamu

Bunyamba ku okugulira abaana bange ebitabo, okubagulira amayunifoomu, okubagulira ebyetago ebindi ebyetaga okwisomero; okusasulira ku akassente akeisomero, okubanga kyeetagisya, oba owekiba kyetagisya kwisomero kyonakyona, obusenta obwo kanyambaku.

Okunyuwa amazi ababibi era galimu ebibuka ebireta obulwaire obwakolera nibuba nga buletere iswe obulwaire bwe kidukano aa kale tikisa okoyesa amaizi amabibi

Ekisa kye sente okubitira munpewo kiii kikendezya ku obuibi oyaba mubanka okweyigayiga na bantu nebakunyaga esente bayinza okwibaku esente naye tyanu obwokoyesa esimu esimu kikuba kiba kyangu esente jo okuba nga giri mubusa

Amaizi tigatonya okukyaalo kyange aye gatonya galina miyezi egatonyeramu okutandika omwezi ogwakusatu gwo Kuna gwo kutanu oluisi nogwo mukaga Kai kayinza okwaka mu emyezi egindi nga ogwomusanvu, nigatonya ogwo gwo'mwenda, gwe'kumi so kisinzira kumbera

Owona nga osomere omumaiso go osobola okwetegekera obufumbo osobola okwetegekera ebyenfuna osobola okwetegekera ebyenfuna, osobola okwetegekera emirimu Jo ejabulinaku, Kale oyabanga okutuka omumaiso nga omalire okwetegekera

Emera singa kuwa musaiza mani kulwa owalyaku ekinage ekyenyanza ekyo abanamani awuutaku suupu oyo nalilaku embooli aba namani nga obwongo buterara mumakage.

Ekiwa abantu nga bafuna akakoolo ako kugaita bintu ekisoka ebikopo nga mugaita ebimunyuiramu amaizi kiyinza okuwa abantu nga bafuna okakoolo ako tikakoma aye ate nga basobola okewala ogaita ebintu ebiyo ate nokugoberera obwijanjabi

Ekisinga okuleta obubenje omumagira age uganda wano, nvuga nbibi, oba kuvuga spidi nikyo ekireta obubenje, nengeri eyamangira embibi mangira gona mabibi; glina ebiina bingi byona bivaku abantu okufuna obubenje kumangira ago.

Atiyanu ekireta abantu okuba nakakoolo ako etikakoma nokwo abantu okunyuwa amata nga abagafumbire tigayire kusa kusa tibagkeneine, obuzuiri budi bwona bugwire omumata olikunyawa bunywi, oikunyuwa sigala, omuntu akoweire awo okumpi tawikire ku omunwa nikyo ekiwa nga abantu bafuna obulwaire obwo

Amasomero agwansi gasobozesiyere okutolawo obutasoma kubanga abantu bafunire okusoma abantu basomere kale okutatolawo okusoma amasomero ago gagezeriye ku

Engeri nyingi abantu egyebayinza okwatira wamu okulwansya enkulakulana ekimu kwetegera nabulyomu kwetegera buvunanyizubwa bwe obwalina kiyinza okuyamba ku abantu okolera wamu no kulwanisya obwavu

Emiaka ejibitire okusoma kuyambire kinene, okuba kulwati okusoma mukyaalo kyange kuyambire abantu okwongeramu ebyenfuna jjaawe kwambire abantu okuba mumbeera eensa esenyusia obulamu tibali mumbera eyeta

Abantu abandi mukyalo basinga kufuwira ekukuni ejo egireta enfunza afuwira embizi egirimu enkukuni egireta enfunza

Abakulu abamadini omulimu ogwebakola nikwo okwiza okutusabisya okutubulirira ebigambo oti nibyo ebyo ba batubulira ekigambo kyakatonda nijo emirimu ejabakozi abedini

Nsobola okuba okwembesiya nga nkozesa edingidi neyembanga bwenkasuna so olwembo neluzuwayo ate nelunyuma nga nkozesa ako akadingidi

Emere ewa amusaiza amani ge kisaiza kulya amaido nokulya emere eyo egimusa omubiri gwomuntu

Omwana owebiwuka omulwaire asana okufuna okwijanjabibwa obuli lwa emweri misatu nga bamuwa eidagara rye'biwuka

Emiyaka ejibitire okusoma kulongokere muku kuba ebintu ebindi gavumenti egezerye ku kubiteka mu nga okuzimba ebibina ebisa abaana ebakoywsa okusomesa mu nokwongera mu abasomesa abasomesa abaana